So tawi wiyaama miiloɗaa taƴugol jikke, a miccitinto wakkati nde jikkeeji maa taƴaa ndee tan. <hesitation> Neɗɗo fuu yiɗaa taƴaneede jikke so ngoonga. Homo fuu ana yiɗi so jikki e huunde fu, laatoo sago muuɗun.